آ، جانور ہیکن انسانن ہنٛد پأنٹھ جذبات محسوس کرتھ: جذبات جانور چِھ تجربہٕ کران۔ جانور ہیکن مختلف جذباتن ہنٛد تجربہٕ کرتھ، بشمول خوشی، خوشی، خوف، شرم، غصہٕ، ہمدردی، احترام تہٕ ہمدردی۔